يعني ساعات تكون فما أيامات تكون صعبة <hesitation> من بداية اليوم، يعني ما تلقاش ناس <hesitation> تساعدك، ما تلقاش -وسائل- وسائل نقل، -البلاصة اللى انت- يعني تتعطل في الوقت، على أساس باش تخلط يعني مثلًا الساعة العشرة، تخلط الساعة حداش، <hesitation> ومن بعد حتى كي تجي تروح ما تلقاش <hesitation> شكون يروح بيك، يعني ساعات يعني كثير ساعات.